Kalu katong mo carita manfat kulkas. Kulkas nih yang katong bilang kata lemari es nih. Jadi kalu ambon tuh kulkas akang pung fungsi paleng banya. Kulkas nih katong bisa pake par isi makanang-makanang yang musti akang dinging supaya dia tahang lama. Kaya misalnya sayur-sayur, buah, jadi itu biasanya didalam kulkas tuh ada akang pung bagiang bawa tuh yang kaya laci itu, itu biasanya tampa taru bua deng sayur disitu-tuh. Supaya bua deng sayor tuh akang seng layu, sayor tuh akang seng layu, seng capat layu. Jadi kalu bali hari ini masi bisa katong masa akang tuh beso ka, lusa ka, sabantar malam ka, bagitu lai deng bua. Jadi supaya bua tuh akang seng capat busu. Katong bisa taru dikulkas. Biasanya tuh kalu dari pasar, katong abis balanja nah pulang diruma tuh sucuci bua tuh deng sayor, cuci akang barsi-barsi lalu kas maso dikulkas, itu par sayor deng bua. Lalu selain itu kulkas tuh jua katong pake par biking es, orang ambon bilang ika es. Ika es tuh lalu jual akang, jadi kalu mama-mama biasa dong cari uang par tamba-tamba ana-ana pung harga oto pi skola ka, ana-ana pung uang jajan ka, ka tamba par bali minya tana ka. Biasanya mama-mama tuh dong ika es, jadi plastik es yang panjang tuh lalu dong isi akang deng aer masa, aer masa dinging. Jadi aer yang dong masa sandiri dipanci. Lalu kasi dudu akang, kasi diam akang sampe akang seng talalu panas lai akang su dinging. Lalu isi akang dalam plastik tuh, lalu dong ika akang. Dong ika akang lalu taru akang dikulkas tuh diakang pung bagian frizer diatas tuh. Lalu akang tinggal barang samalam sa, beso pagi lai akang su karas, sujadi es batu. Lah sudah tuh jual akang par satu buah dua ribu ka, tiga lima ribu ka, su jadi sudah tuh par tamba-tamba ana-ana pung ongkos pi skola. lalu <noise> abis itu selain biking es batu par jual bisa lai katong biking puding ka, agar-agar ka, lalu pake kulkas tuh par taru akang supaya akang dinging, akang tahang. Lah agar-agar deng puding tuh bisa potong-potong akang, ka parut akang ka, lalu campor deng sirup yang warna mera tuh koko pandan ka itu-tuh lalu jual akang par jadi es sarang burung tamba deng susu, susu kental manis tuh lalu mama-mama jual akang sudah par es sarang burung. Kaseng kalu ada acara-acara ulang gtahun ka, acara-acara skola pung acara ka, lah sudah mama-mama su biking akang suda par kalu abis makang lalu katong cuci mulu. Kadang dong tamba deng kalapa muda lai nah itu lebe sadap suda tuh. Itu kulkas tuh selain itu, jadi kulkas tuh akang jua pung fungsi par tamba-tamba ekonomi lai kalu tamba-tamba uang hari-hari lai kalu pake par badagang par bajual, selain par katong simpang-simpang makanan tapi bisa lai par katong mo usaha mo bajual pake kulkas tuh. Cuma memang kulkas nih akang makang wat, orang ambon bilang makang wat. Jadi kadang akang yang biking katong boros listrik lai. Jadi makanya pake par usaha, supaya akang seng buang-buang uang tapi akang bisa tamba-tamba uang. Itu kulkas pung fungsi itu.